<hesitation> Raha ohatry ka mpamboly zash ka tratry gn'hain-tany da asakasaky avao aloha ka, indindrindrindra zash raha lavitry rano da tena sarotry, f'izy zash raha marikidrikitre rano zasha da miatitry rano anao ka isaky maraindray anao da magnano agnzay ka da sondrogn'andro koa anao da manondraky, raha sy iza io raha maigna io da <noise> da very maigny io vao hagnina.